वेतन पर बातचीत कनै समय हमरू जू कौशल अनुभव बजार दर छन। ऊंक विश्लेषण कन बातचीत दौरान आत्मविश्वास बणै रखण और अपडी मूल्यता स्पष्ट रूप से व्यक्त कन। कम्पनी जू वित्तीय स्थिति च वेथे भी समझण च और अपड उचित और वास्तविक वेतन पस्ताव दीण